Mivolagna isa kimivaky roa amy gny feo agnabo manomboky amy gny aotra. Ohatsy: aotra, aotra sy tampany, iraky, iraiky noho tampany, sy ny sisa azafady.